Tiako kokoa raha atao sakafo hariva ny sakafo maraina satria ny hariva tsy da tokony hinanantegna hany bebe koakoa. Tokony nahena zany.